No amiñay atiky ny hañy farañy mora da ny tsaramaso, ny lasopy da ny traka. Ny vidiñy i tsaramaso da mandea amy fito arivo añy. Ny lasopy dimy arivo, ny traka eña arivo ariary.